Бонк ин як ташкилоти махсус аст, ки бо пул кор мекунад. Одамон ва ширкатҳо ба бонк пул месупоранд, қарз мегиранд ва хидматҳои гуногуни молиявӣ мегиранд. Бонкҳо як қисми муҳими ҳаёти ҳаррӯзаи мо ва иқтисоди ҳар кишвар ҳастанд.